Ny fitaovana fandrahoan-tsakafo misy ohatra zao ny lapoaly ampesaina rehefa hanendy zavatra ianao. Misy ohatra zao ny vilany izay ampesaina rehefa tena oe ahandro ianao, ary ny vilany misy ny kelikely raha ohatra oe hoan'ny olona vitsivitsy, ary misy ireo vilany tena lehibe natao hoan'ny <hesitation> fandrahoana sakafo hoan'ny olona betsaka amin'ny fety ohatra.